Súmdón kan lau túm ani i tsuan, masaberin ai <hesitation> dea txatak te kan ne anga ya. Tsu misua tsuan plén txadewa siam kan ngai ani. A masaberin kan súmdón natúr kan til mamútúr zong zong kaa. Kan siak tsuak anga, tsu misua tsuan kan bazaar om saa akan. Kan súmdón na anga, lau titó an omem titiká kan siat anga ya. An lau oma ni i tsuan, engzat poisa engzat ni an man, engangin ni an siak tsuak, engangin ni an tí andan zong zong kaa. Kan basaat sian anga ya, tsu misua tsuan kan txan ve txautur ani. Tsuan kan súmdón ani, kan súmdón dón tsuan. Poisa hip akasebara, poimobara. Tsu misua poisa tu txung tia txanga kan ladón ne, lon kan ladón ne, teang tepotu kan en txan pot anga ani. Lon kan laa ani tsuan, en tin ne kan ruletang, kan rulet tei, kan rulet ma tei anem titiká kan siat anga ya. Tsuan ma ni txawin kan titón ne, minang nen arwalin kan titón titepok ha, kan en txian anga ya ni. Kan súmdón na tsu, kan regis, kan in register anga. Kan in register zoa tsuan, <hesitation> in sponsor tu tur te kan nei tei ni tsuan, nei kan tumaga, invest tei, ron poisa min, ron tóa, a <hesitation> lók na papek tei tur ang titepok, a om tei ni tsuan, teang tetu kan zon anga ya ni.